n̄wed atan k umen owu ntak ndọhọde ke ñwed afam kumem owu edi, idieke ofo odude ke arimbud emi ukeneke ukud ukeneke uwed etie nte, <hesitation> etie nte odu ke ekim owu emi odude ke ekim ikwe mkpo ukpọñ idieke ekemede okud, ekeme ewed itie kied eke ọdọhọde fin ka anyin mfo ana inwuñ mbine kied eke ibupde tin kitie odude emekeme oboro emekeme nditiñ idem mfo nno owu kusun emi owu ekemede ndidiọñọ idieke ofo edide aka ñwed ndieke mukaha ñwed ọdọñ fin bud iyenam fin, umukemu ke uduk otu koro se mmo anamde do, ofo umukemeke unam umunyeñ ukieneke unaw mmo enyeda fin <hesitation> nte owu emi mumyeneke ufan. Owu emi akade ñwed okade ñwed ekeme ndibuana ke otu owu, owu emi mikaha ñwed ikemeke iduk ibuana ktu owu. Owu onyin ọdiọñọ u idiọk ọnyin ọdiọñọ eti edi owh emi mikaha ñwed idiöñọke idiọk idiọñọke eti. Ntak ntiñde ntro edi, siak ofo uyekuud mme ñwed mbed emj odude ọdiọñọ be mbed atiñde eke atiñde eti ma eke atiñde idiọk mkpooro ofo unamde siak ọmọdiọñọ omokuud uka ukanam edo edi nkinnam owu oko mikaha ñwed etie nte owu ndidup ufọk mma mbup ufọk nsin usuñ etu ko edi, aka okodok mbubene ndisaña ñwọrọ ikwe usun, n, e <hesitation> owu mikaha ñwed etie nte nnan anyin nsie ikise usnñ ekeme ndisaña awam ikọd ebe ọkpọñ ndisaña kusuñ so mbemisi isi owu edi de edide musinke ñwed ke esid nsie ukaba ukpọk mkpo kied.